Nun si pò aviri la società perfetta. La pirfizioni nun è di stu munnu. ‘N difettu ca nveci è di stu munnu è la prisunzioni. E si pò nveci aviri la prisunzioni di na società perfetta. Nun n’avemu a scurdari ca sunnu li dittaturi ca dicinu ca vonnu rializzari la società perfetta.